Raha hoe manao dia lavitra de mihaino mozika no tiako noho ny mihaino boky noraisim-peo satria rehefa mihaino mozika iny ianao a, de mpankafy no atao, tsy mila mifantoka be toy ny atao rehefa mihaino boky noraisim-peo.